Mampiavaky gny soavaly amin'gny ampondra moa zany mazava hoazy ny ampondra am'faritanin'gny arabo agny <noise> ataondreo fandesa enta zany tena ilandreo azy, n- ny ny mampiavaka azy koa ny ampondra tsy afaky milomay mare manahaky soavaly, ny soavaly afaka idengainan'olo eka afaky dengaina gny ampondra fa tena ilan'olo gny ampondra zany de fandesa enta am'tanin'arabo agny mo zany presque misy an'io e. De gny sovaly koa regny hitantsika hoe antsirabe ao regny hidengainan'olo atao fangala sary sady mety baikoanao samby mety bekoa zany reo fa zay gny tsy mampiavaka azy soavaly milay mare, ny ampondra mandeha miadana sal- ohatsan'ny hoe manahaka antsika olombelo mandeha tomboky moramora zany.